في يوم من الأيام في طفل لقى باب في اوضته مكنش موجود قبل كده ف استغرب و فتح الباب من غير ما يقول لاهله و دخل الباب ده لقى ان هو في سرداب بيدخله على مكان كله ألعاب و كل الحاجات اللي كان بيحلم بيها و بيتمناها لقاها في السرداب ده ف بدأ ان هو ينقل حياته للسرداب ده و يبدأ يعيش كل الحاجات اللي هو كان نفسه يعيشها في طفولته